Jue ëch dun modoyë a'ax dun nyënëm yë waj jo'ot, juek a'ax dun tyun este mukuj kë este an në jotyë pyëdakë kap a'ax dun yoyë yëk okyëy, na t'su'uxk a'ax jedun este kyay o pë kaj jue a'ax mëd nyënëmbyë në ko'okë zanahoria dun wë jyëxëp manytëk dijyë dun yoyëy jadunëk dijyë dun t'sioyatë.